Áwá kónkára ám ló sánsu hé rúk rútipo zána kán múni xáni rúk rútipo náukála risuáltipo náukála tí ángui náam ló bíkin meitxáate áhú rúmá ánú múna sánsu risuáltipo náukála rúna sántuú duú duú ánti duú duú ánti théitón áni á. Hé hiván hé kónkára ám tehi, kónkára áhí án lókta ám tehi sáwa chámi áchunga iáni. Í ín chicháng chunga áhí ánta cháng áhú du sú, í rá théi áhú du sú, kónkára ní lovin án ámá ma sápók iáni. Kan kanúm tán áhí áni, kónkára rúm tiván iáni, kan tán áchulté ma iáni.